اللعبه اللي كانلعب ملي كانكون بوحدي كانلعب كره القدم بي او اس بلاي يعني كانلعبها ملي يكون بوحدي وكانلعبها ملي يكون مع الدراري